Ang ani gari o waibrui petwol da o talsao. Puila o tanki kuplungkhai petrol no da o tei tanki kuplungkhai petrol dakhai teen haazaar rang nango. Aboni ulo khe je nangmani petrol ang ani gari o da o. Waisa wuisu khe dui haazaar raang ni petrol gari o dana nango. Tei waisa wuisu khe der haazar raang ni petrol nango. Ani gari o petrol kuplung khai tonina bagwui talsao sat ni simi dosh haazaar raang nango. Amtwui khe ang ani gari o petrol no talsao waibrui dajago.